Haala Portugal ɗo kam finatawa maɓɓe ko mi nuumtoto kañju woni sawdade, ɗo kam nuuma wonta ɗon feere ko hollata wannugo e nuumtaago yimɓe mayɓe, yimɓe ndilluɓe e babalji ɓe njooɗinoo.